Ny kolera jôby ndraiky <hesitation> izy io zen̈y karàha ohatra oe andro kô fa alin̈a ôhatra jôby, maintsy tsy ahitan-draha feky, de oharina karàha fahafatesan̈a koa, jôby tsisy raha hita amy ten̈a zen̈y afaka zahan̈a, de Zay zen̈y tonga an tsain̈ako vônaloan̈y kô fa oe jôby àby zen̈y, andro al- andra jo- maizika kô fa misy raha maiziky zen̈y misy raha ikôtra fo an̈atiny.